Ha yatosi <hesitation> carana ipake ero passerringnge na <hesitation> yakkatenningngi nappa iyappafi-pafireng ri onrong <hesitation> marotaq e atau yaggiggireng rionronna marotaq e na <hesitation> na oddingngi rekeng ero roppo e <hesitation> maddeppungeng apaq yerodo <hesitation> passerringnge <hesitation> akkegunangngi tawwede untuq paccingiwi bolana atau sideppe bolana pakaranga bolana ye maneng naro guna-gunana <hesitation> atau carana pakei <hesitation> passerringnge